So tawi aɗa yiɗi wulnude kafe, a wulnan ndiyam haa wula jaw. Ni woni tellinaa, mbaɗaa hen kafe ma, ngiirta, mbaɗaa hen suukara hakke ko yonata ma, ngiirta. Ɗum woni a heɓii kafe ma.